Liingu kaa, so a duppu mo, so a defu mo, so a waamu mo, fuu omo jogii nafaa kaa. Sikke walaa hen walla so uur mo walla so yuurnu mo ley anndal amen minen kaa. <hesitation> Liingu non nde bonata kaa fu, a tawan tiiɗii.